Fomba fiasan'ny agrafeuse anh, fahafantarako ananjy alongany anh agrafeuse karazana machine fa izy ndraika efa misy vy bitsika bi milahadahatra agnatiny, de asofokanao agnelagnelan'ny agrafeuse igny anh i taratasy tianao atambatra de sindriànao foagna de lasa mitambatra taratasy.